سعودی عرب دی خوراک بہت ہی سوادشت اتے وکھ وکھ ہن۔ ایہ کھانے عام طور تے روٹی اتے چاول تے دھیان کِندرت ہوندے ہن۔ سعودی عرب دیاں پرسِدھ کھانیاں وِچ کبسا چاول اتے۔ ماس دا کھانا <hesitation> مسالے تِکھے نال، روٹی اتے جڑی چکن یا ماس نال بنیاں ڈشاں شامل ہن۔ انہاں کھانیاں نوں تھیرے تھیرے پکایا جاندا ہن۔ جس نال مسالیاں دا سواد لمبے سمیں تک رہندا ہن۔ ایدے نال نال سعودی عرب وِچ چائے اک مُکھی پین والی چیز ہن۔ <hesitation> جس نوں خاص طور تے میٹھا کیتا جاندا ہن۔ روزانہ کھانے وِچ ٹھنڈے پانی جاں روزے دے بعد جوس وی کھائے جاندے ہن۔